بين اني ناكل في الدار وانني ناكل فالمطعم للدار نفضل ناكل بالمطعم باش نكون على راحتي اما فالأغلب نفضل اني ناكل ماكلت الشعر على الماكلة اللي انا نطيبها ممكن خاطر ميدان الخدمة نتاعي هي التطييب فأنا والكوجينة نفضل انه نطيبها مايطيبها غيري على اني انا نكون طيبتا انا وفي الدار